Futsal jare futbol, jokua yuvangareta se tanta aipota jare ayuvanga vi oimevi yemboeape (pausa) javi yaraja dinamica oyemboevaeretape ipuerevaera, imbaendua yemboe ojo oiko vaere